<noise> E jmíi’ re lɇ e wii e <hesitation> e röö köö e xin föóö, föóö ro’ xa <hesitation> xa kuⱥⱥ ba föóö ejö re lɇ re fáá’ra jö e ää jö tö re fáá’ra ki nⱥra e jö tö röö e ‘nⱥ’ e ó ró’ ‘nⱥ’ e ó jmy dse koo e jia’ dse ó caarro jö a la ree lɇ kiä’ e dse ó e tⱥⱥ’ uɇ´, jia’ ba lɇ jmýy’ e dse ó e la jóó’ jmⱥⱥ tá e ñóo ba la jy e tⱥⱥ’ kää ñó’ kié’, kä tó tú’ kä ñó’ re fáá’ra jö nɇ e la jóo’ jmáá jö e wyy jö e la jó’ kö dxí, e la jó´’ e dse wyy jéeé dxí kö’ e ‘nⱥ’ re í kala dxí ba xé’n ki ‘nⱥ’ lyy’ kié’ jö, jö ba dse yy dse ýy ka la dxí ki jöba dse soo llöö’, dse soo jyy llöo’ my my jia’ dse soo e xin föö, föö jö re lí fó’ dsoora ta jiaa je ‘naa ná re týna la gáá’ my güii ta jiáá’, dse ngýna kä ñí’ jmy ñíí’ Nɇ dse ngýna kää ñí’ mó’, dse ngyna ki la ka juy uÿ’ je uyy föó kö ka jÿÿ ba jó e dse í jö dse tyno je ‘náá no a jia’ ree kiä’ kamiüü, je dse týno tü, ‘ny jmýy kiä’no kamíüü dse týno kö ‘nó jmýy ba kiä’no föó, la’ ba lɇ fóö. <noise>